Noy moytirta finere sudu ma, kan woni ka bi'eten window. <hesitation> finere maɗa ni, to tuni walla to sollare, waɗuɗum fu a heɓan tekkel maɗa tekkel ngel, moyta sollare nden to sollare be eno setti keɓa, ngadda ndiyam, shiwa tekkere nden nder ndiyam, nden ɗan ɓoyla tekkere nden fa ndiyam ɗan ɓuyto sai moytira e finore maɗa ngon. tekkere nden haa laɓa.